<hesitation> Atreto mbola tsy niala Madagasikara fa managna fagniriàgna hitety firenena maromaro ankoatran'i Madagasikara, <hesitation> magniry de ahita La France, te ahita Maorisy, <hesitation> Etats Unis, te ahita Dubai, Chine Kanadà.